Ee! Ny girafy moa lava tenda io ka. Manampy azy hitakatsy ny haniny. Manampy azy hiady. Manampy azy hitakatsy ravikazo. Izay gny asan'ny tena lavany igny.